<hesitation> اللغة الام لامي وابوي هي اللغة العربية بس أجدادي كانو يحكون اللغة الكردية احنا اكراد بس لان عشنا مع العرب فما علمونا اللغة ما تعلموها وما علمونا هي حالياً لغتي الام هي اللغة العربية بس انا اصلي كردي